<hesitation> nol, kosong, sada, dua, tolu, opat, lima, onom, pitu, lapan, sambilan, sappuluh, sabolas, dua bolas, tolu bolas, opat bolas, lima bolas, onom bolas, pitu bolas, lapan bolas, sambilan bolas, dua puluh, dua sada, dua dua, dua tolu, dua opat, dua lima.